اه قداش نقدر اه نكتب نفس اه الموضوع هذا يعني مرتبط اه بالتدريب ولو يعني اه كنت مهيأ نفسيا للشي هذا اه اعتقد يعني ممكن نقدر نكتم اه ننافر فيه اه لغاية كنت يعني متدربة وهيكي ممكن تزيد يعني العمود مرتبط بالتدريب